<hesitation> Gn'anzara asagne fombandraza ame fiaramonina amzao mety ho maromaro avao izy voloany eky zany gne fombandraza io da anisany zavatry raiky ahafagne mpianakavy mifandray zany mifakafantatry, mifakahalala da faharoy amizany gne fombandraza da anisany zavatry raiky koa mitazo gne iny fomba fifandraisany na fiarahamonina taloha be tany.